أحب الجطاوة الصراحة، <hesitation> يعنى موب-موبالشي في الجطاوة إلا إنه في صحابى أسمه أبو هريرة كان مشهور إنه يعنى له هر صغير يضعه تحت إبطه أو حاچة أو في كم الثوب، فتأسيا يعنى من-من صغيرى وأنا أسمع هذا الحديث وهذه السيرة عن هذا الصحابي فحبيت ال-الهر الصراحة.